اكبر مشكلة راهي تواجه العالم اليوم هو الجهل خاطش هوما كي يكترو الجوهالة يخليو مام النخبة لي تقودهم هيا النخبة الجاهلة يعني ماغاديش تقبل النخبة المثقفة لا النخبة لي عندها معارف توعها دونك هدا هو أكبر مشكلة لي فالتالي رانا نلقاو راصنا في الحروب رانا نلقاو ريصانا في مخاطر بيئية رانا نلقاو ريصانا في شحال من حاجا لي العالم راه يدمر